کبھی کبھی موبائل اور لیپ ٹاپ کو سائیڈ میں رکھتے ہیں، ریئل دنیا میں بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ دماغ فریش ہوتا، آنکھوں کو آرام ملتا۔ فیملی اور دوستوں کے ساتھ وقت بِتانے کو ٹائم ملتا، نیند اچھی آتی، سکون کی نیند آتی۔ اصلی دنیا کے مزے لے سکتے ہیں۔ اب بریک کیسا لینا؟ ڈیلی ایک ٹائم فکس کر لینا، یہ ٹائم پہ میں فون یوز نہیں کرتا ہوں۔ اور ویکنڈ پہ تو نو اسکرین ڈے کرنا، اور اس کے ساتھ فِزیکل ایکٹیوِٹی زیادہ امپروف کرنا۔ اور یہ ڈیجیٹل دنیا کو چھوڑنے کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اپنے کو اپنے آرام سے اپنی ہیلتھ پہ زیادہ فوکس <hesitation> رہ سکتے ہیں۔ تو وائی فائی یا نوٹیفکیشن کو بند کر دینا ہمیشہ کے لیے، مطلب نوٹیفکیشن کو آف کر دینا۔ جب نوٹیفکیشن نہیں آتی آپ فون لے کے دیکھتے نہیں، اور وائی فائی جب کام ہے وہ ٹائم پہ آن کرنا، کام نہیں ہے تو وائی فائی آف کر دینا۔ تو اسی وجہ سے اپن ڈیجیٹل دنیا سے تھوڑا دور رہ سکتے ہیں۔